Amiko manokana ny loko mavo dia midika hazavana ary koa manome hafanana izy, ny zavatra tonga ao an-tsaiko voaloha dia toy ny masoandro, ao koa ireo ampola izay ampiasaina any an-trano.